Nah di makanan yang ngaroh ontok kesehatan tu sayor sayoran e karne ape kitek tubuh kitek tu kan butuh serat butuh serat kan butuh asupan pitamin pulek kan cak e wortel untuk mate kan cak tu nah kutu biasoe aku tu olahraga petang biaso jalan atau la belahai kan biaso e makan sebelom olahraga tu makan pisang due kali kan dak tau ngape kan karne banyak anjuran e pakar kesehatan pulek kan sebelom olahraga itu makan pisang dulu pacak daya tahan tubuh itu kuat nah biaso e dem e ik biaso e ku tu dalam satu minggu tu pasti makan buah buahan sahay tu satu minimal sikok jenis buah buahan lah baseng buah buahan ape kadang tu biaso ke pasar kadang beli apel kadang beli buah per kan kadang beli mangga nah ape lagi men aku di doson e biasoe cak mangga jambu tu kan buah buahan cak tu dak beli lagi kan biaso yang tetangge ade kadang nanam dewek di kebon kadang ngambek bae nak makan tu terserah bebas karne hek dewek kan jerok cak tu kan nah ape lagi di doson wa biaso e kadang tu mosem Mbutan kan duku banyak nian jadi ngambek bae kan kadang tu dak perlu mintak lagi ngambek bae kan cak dian kan dian tu ngadang bae dian wang ngambek bae an sikok kadang tu dem balek kan ontok di buat kopi dian karne dian tu pulek kan men wang ini daha tinggitu dak pacak banyak igek makan dian kerne ngaruh tensi daha e nah dem tu aku tu sereng makan galak makan nah men buah buahan tu dewek kan aku tu biaso beli di e simpang mpat pahak asrama tu nah disitu jualan pacak beli kiloan pacak beli sikok an nah aku tu biaso e beli tu kadang tu mpat macam jenis buah kan biasoe jerok mangga atau manggis kan duku nah karne satue ontok memenuhi vitamin ontok tubuh kan dan yang kedue tu ontok ini pulek banyak banyak makan serat kan